wet digin mwan ku cini kat mop te aki a ne? Ɓa te a ki a yil abuja, a peme? Ti a sat poo naan ɗii, a melee a ɗom abuja eh? Pe jeso ni riga sat mun te "ka sat po naan yi yil ku ƙɨ man ku ku ƙɨ man muw. pe nurum ɗes mop pak mop ɗi seng ki ni a pe sakal, pak mop di seng ki ni a pe mbii yil ndee ɗang kwan ɗa te kat dang a kaat san pee ndee ni ɓa tong a ngu sat poo naan a tong a ngu loo poo naan yi ngurum ku mop ni kaat kyel poo naan muw, wet membii ku nga ƙɨ cin ni digin yil ndee dang ku ki ɗel ka ma ƙɨ poo naan, ɓa membii ku kwan ɗa kyel sang ni ɗii muw wet mbii ku ku cin ku a mbii ku poo naan digin ɓa ni a kuret ni. Dang a sa a ki a me pee eh? A sa a ki pee pe ngurum ɗes mop kaa seng poo naan, ngurum ɗes mop kaa seng ni, a pe mee? Pe ngurum ni mop pak mop a digin pang, pak mop a digin ko, pak mop kuɗi a digin njuk. Ɗang jeso te "a ngun a kiin, a ngun a pebang mu yil ndee" be mwan en ku an ƙɨdom sa ki pee ɓak ƙɨ yil abuja ndee ni a pe ti a sat po naan ɗii mop. Ɗang kat ƙɨ ki pe ɓa mee lee ƙɨ ki pee eh? A pe poo naan. Mee mbii vel muw pe poo naan ni a poo ku ret sat yi ngurum mop, kat ka ki kuni ɓe ka mwan kuni po tul po tul, kat ka ki ku ni ka mwan shi ni po kaa po kaa ɗang ka sat ngurum mop pe jeso sat te " mun muki mu sat mu lap kam min mop ku mop ku mop ƙɨdom kyel kam min, a nji a mut a nji a yakaal ku mop wum ni cin ter kun ɓe wa yakal ku tsen. Ɓe mu mwan ti mu sat di a poo naan mu sat poo naan a ɗigin zen ku retyit, mu sat po naan digin tong kakam pe kat ɗang tong kakam pe ɓe mu sat poo naan ni ki put shi yil pe jeso ni sat mun te mun mu so ka kyen ku sat ni ki wul ƙɨ yil ku mop ni kyel muw ɗang pak ngurum mop ɗi ɗom ti mop sat po naan ni ɗii a yi tul kyek, hayo! Kat ka tong ka sat poo naan ni a yi tul ɓe nga pe mop pe maan ka a yi tul kyek mop pe man ka a yi tul. Kwani pigin muku a jeso, jeso ni yi tul mini ɓe mop kyel sang kuni muw pe kat katong ka sat poo naan yi mu kyel poo naan mop tul, mop ɗi te ha! A laa wani ku tu mat ƙɨshak, a laa wani ku ndun kwat tumbul yi shiit ɓe ngwar shang shi, nɗun yi kwat tumbul shiit ɓe tu ɗik nnan pe ti tu shirap ngu ku ɗi shirap ɓe ɗi mang tumbul ni ɓe ngwar mba shirap muw, ɓi ngwar ci ƙɨ tumbulni ɓe a ngwar ɗe ngu sat po naan ah? Hayo! Mop pe kyel poo naan ndee ni muw, pe kat ɗang ka put ka ki ka shi yakal nga ka sat poo naan, katong pee enka kume ka tong pee nga ka sat poo naan mak, ngurum mop ɗi ɗom poo naan kwa nga ma kaɗom poo naan ni, pe poo naan ambii ku ret mu sat, poo naan a mbii ku ret mu so kokorong ku sat ni pe ngurum ɗes mop ƙɨ ɗom ni, ɗang mop kaat muw ngurun ɗes ƙɨ ɗom ni ɗang ɓe yil ni ƙɨ ɓakar kaku ni ƙɨ ɓakar mwase ndee, a me lee a ki ƙɨ yil abuja ti a sat poo naan ɗi ye? Pe ƙɨ yil abuja ni a yil kaam, ngurum mop ku nnan kuku ɗiyen a pee kaat mun ni se wet ɓak ndee ni nga pe sat poo naan yi mop ku ɗiyen ku ku nnan ɗang wet a mee lee a dom pe ki sat niye? Nga pe kaat mbii kwat pan kat ka yakal ƙɨ ki yi mee yil ɗang ƙɨ ki ƙɨ seng ɓam ɓe nga pe kat ɓam ni a ƙɨ mee yil pe mee ngu ku ƙɨ maan ni muw ni pe ɓam ka, mee ngu ku ƙɨ maan ni ma ɗi nna kaku kat shi pɨ nga ɓe nga pe mba ta ɗel shi, ɓe ni pe pɨ ni nga muw ɓe kat pɨ nga ɓe ni pe pɨ nga a ku ɓut bis, ɓe pe sise, kat ƙɨ put ka ƙɨ ki a shi yakal ɓe nga pe kat ni mee ngu ɗi pɨ nga, mee nguku maan ka muw ni pe pɨ ni nga mee ngu ku maan ka muw ni pe ngong kaa ka pe a shwan mee ɓit ku a put a ki ƙɨ yil ku a yil man muw. Ɓe ngurum mop lap an sar vel-vel kat a mba a nji ɗii tul ɓe kai ɓe moplap an muw, pe sise, ɓe ɗa ɗang a te ngurum ni mop mop mwan ƙɨshak ku mun pe kat mu mwan mu sa mu ki ɓe mun pe kyel retyit, kat mu mwan mu sa mu ki ɓe mun pe kat kakam, kat mu mwan mu sa mu ki ɓe mop pe kyel retyit, kat mop kyel retyit ɓe ko mee pe kat so kakyen, pe sise ɓe ɗa te poo naan ƙɨ yil abuja ret pwet, poo naan ƙɨ yil ku a yil mak muw ret pwet ɗang kat ka cin sise, ɓe nga pe kyel sang kat mu cin siseɓe mun pe kyel sang, wet ngu ku ni ka put a pe sat poo naan ko yi ki ni a yil ku ne ɓe dang naan ƙɨshak ku ni ɓe ni pe so shwa ma pak nurum mop ɗi nna. kaku tu ki a ƙɨ pe ku se ndee ɓe tu kaat retyit tu ki a ƙɨ pe ku se ndee ɓe tu kat retyit, retyit mun a ƙɨshak ku mun kat ɗang mu cin zen kat ɗang mu sat ɗigin zen ɓe naan ɗi mwan ƙɨshak ku mun kat ɗang mu sat ɗigin zen ɓe naan ɗi kyer mun, kat ɗang mu sat ɗigin zen ɓe naan ɗi tap mun, kat ɗang mu sat ɗigin retyit ku po mujul ku ɓang, ɓe naan pe ngong mun, a ni ɓe ɗa te kat a sa a ki pe ɓa tong a ngu cin ɗak ɗigin retyit ku zen, kat a sa a ki pe ɓa tong a ngu mwan ƙɨshak ku emna mop, kat a sa a ki pe wet ku emna mop ku ngurum ku mop a emna muw ɓe a mwan ƙɨshak ku mop, kat a mwan ƙɨshak kumop